lögreglu hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á Vesturlandi skjalið rataði til verjanda í svokölluðu Euro Market máli utanríkisráðherra Sádi Arabíu segir að hverjum steini verði velt í leit að þeim sem ber ábyrgð á dauða blaðamannsins hann telur

eftir að hafa áhrif á einhliða fréttir af ísjökum og hvítabjörnum á norðurslóðum eiga þátt í vaxandi vantrausti á hefðbundna fjölmiðla segir prófessor við Stokkhólmsháskóla þær segi lítið um hvað er

þúsundir flóttamanna frá Hondúras og Gvatemala freista þess nú að komast til Bandaríkjanna Trump Bandaríkjaforseti hefur margítrekað að þangað séu

þau ekki velkomin Trump leggur hart að stjórnvöldum í Mexíkó að hefta för þeirra

sem samgönguráðherra Íslands valdi sér í Kaupmannahöfn í dag var heldur óvenjulegur tilefnið var afmælishátíð

gott kvöld lögreglan á Vesturlandi hefur haft til rannsóknar leka á viðkvæmu

frá lögreglu sem rataði til verjanda í svokölluðu Euro Market máli samkvæmt upplýsingum fréttastofu er

minnisblað sem mörg lögregluembætti höfðu aðgang að á því eru talin upp ýmis sakamál sem lögregla hefur haft meintan höfuðpaur í svokölluðu Euro Market máli grunaðan um að tengjast undanfarinn áratug heimildir fréttastofu herma að grunur lögreglu um leka á þessum upplýsingum hafi fyrst vaknað í kringum um áramót skömmu eftir að meintur höfuðpaur var hnepptur í gæsluvarðhald vegna málsins grunurinn fékkst svo endanlega staðfestur þegar verjandinn lagði

skjalið fram fyrir dómi á vormánuðum og taldi það sýna fram á að skjólstæðingur hans hefði sætt óeðlilegri meðferð málinu var vísað til lögreglunnar á Vesturlandi til rannsóknar og meðal annars var verjandinn kallaður til skýrslutöku fréttastofa hefur ekki upplýsingar um stöðu málsins í dag Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu segist hafa heyrt af málinu en það sé ekki hennar að tjá sig um það Karl Steinar Valsson

yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem Euro Market málið er enn til rannsóknar vísar einnig á Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóra á Vesturlandi úlfar vildi ekki ræða málið þegar fréttastofa spurði hann um það fyrir nokkrum vikum en ekki hefur náðst í hann í dag íslensk stjórnvöld reyna nú í annað sinn að fá meintan höfuðpaur í Euro Market málinu framseldan til Póllands að kröfu lögreglu þar Landsréttur hafnaði fyrri beiðni þar um fréttir af loftslagsbreytingum á norðurslóðum í hefðbundnum fjölmiðlum eru oft einhliða frásagnir af

þetta á þátt í því að draga úr trausti á fjölmiðlum segir prófessor í

við háskólann í Stokkhólmi hin mikla aðsókn á Arctic Circle ráðstefnuna sem lauk núna síðdegis endurspeglar að einhverju leyti vaxandi áhuga fólks á loftslagsbreytingum og því sem er að gerast á norðurslóðum miyase Christensen frá Texas í Bandaríkjunum er prófessor í

fjölmiðlafræðum við háskólann í Stokkhólmi hún fjallaði á þinginu um mikilvægi þess að fjölmiðlar greini rétt frá myndin sem fjölmiðlarnir dragi upp sé of einföld og í raun ekki rétt

á fjölmiðlum hafi minnkað mikið í Svíþjóð á undanförnum árum og í Bandaríkjunum hafi það nánast hrunið hafi reynt að setja fréttir af norðurslóðum í betra samhengi mikilvægt sé að þeir lognist ekki út af hefðbundnir fjölmiðlar megi ekki einfaldi myndina of mikið verði látnir svara til saka þetta kom fram í viðtali sem ráðherrann Adel al veitti Fox fréttastöðinni nú í dag umtalsverðrar tortryggni gætir

gætir vegna útskýringa Sádi araba á örlögum Khashoggis en utanríkisráðherrann sagði að átján Sádar hafi verið handteknir

væri fyrsta skrefið í að upplýsa málið margir læknar hafa haft áhyggjur af hugmyndum um heilsugæslu fyrir konur sem heilbrigðisráðherra kynnti nýverið segir yfirlæknir á kvennadeild Landspítalans hún telur þær áhyggjur hins vegar byggðar á

á misskilningi velferðarráðuneytið hefur falið Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar að útfæra tilraunaverkefni um móttöku innan heilsugæslunnar þar sem konur geta sótt ráðgjöf og ýmsa þjónustu vegna heilsufarsvandamála sem eingöngu eru bundin við konur Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur sagt að þannig megi byggja upp sérhæfingu hjá afmörkuðum hópi fagfólks styrkja þjónustu heilsugæslunnar og efla teymisvinnu innan hennar skiptar skoðanir hafa verið um þessa hugmynd innan læknastéttarinnar og þá sérstaklega að taka einn sjúklingahóp út fyrir sviga já

margir læknar hafa haft áhyggjur af þessu og það hefur hefur gengið mikið á í umræðunni á netinu í okkar í okkar lokuðu hópum og svo framvegis en ég held af þeim verkefnin þannig að þetta sé bara góð hugmynd alveg ágætis hugmynd mér finnst þetta liður í að bæta þjónustuna við þennan ákveðna hóp kvenna og eins og ég hef skilið þetta

heilsugæslustöð í Reykjavík og einni úti á landi svo verður verkefnið væntanlega endurmetið eftir eitt til tvö ár og séð hvort þetta hefur skilað okkur einhverju og ég hef trú á því hugmyndin að heilsugæslu fyrir konur er komin frá ljósmæðrum og Áslaug telur að áhyggjur lækna séu óþarfar ég held að það sé allt byggt á misskilningi ég held að þeir sjái fyrir sér einhverja stóra miðlæga

eins og mér hefur heyrst á þeim þegar við höfum verið að ræða saman þar sem ljósmæður séu einar og sér og sjái um þetta allt en þetta er alls ekki þannig þetta er hugsað sem lítil eining á hverri stöð og í rauninni bara til þess að

þjónustuna markvissari og ekki eins dreifða talið er að um fjögur þúsund flóttamenn

við landamæri Gvatemala og Mexíkó og freisti þess að komast til Bandaríkjanna þangað eru þau hins vegar

ekki velkomin og forseti Bandaríkjanna leggur hart að stjórnvöldum í Mexíkó að hefta för þeirra það er alls ekki óvanalegt að hópar flóttafólks í Mið Ameríku freisti þess að komast til Bandaríkjanna í von um betri tíð nú hefur hópur frá Hondúras og Gvatemala ratað í fréttirnar vegna viðbragða landanna sem þau vilja komast til leið hópsins sem upphaflega taldi um hundrað og sextíu lá frá

í síðastliðinni viku þaðan fóru þau í gegnum Gvatemala og að landamærum Mexíkó og telur hópurinn nú nokkur þúsund

komast þau ekki öll því stjórnvöld í Mexíkó hafa stóraukið viðbúnað sinn á landamærum

forseti Mexíkó segir að þau sem hafi til þess leyfi fái að koma til landsins auk þess sem öllum sé frjálst að sækja þar um hæli enginn kæmst þó inn í landið með offorsi og troðningi en þrátt fyrir vopnaðan liðsaukann á landamærunum hafa margir

komist inn í Mexíkó til dæmis með því að komast yfir á sem skilur að löndin tvö forseti Bandaríkjanna hefur hótað því að láta bandaríska herinn

og Bandaríkjanna

ekki að stöðva för fólksins þá hefur hann einnig sagst ætla að skera á alla fjárhagsaðstoð til Hondúras og Gvatemala láti hópurinn ekki segjast til Bandaríkjanna eru þau hið minnsta ekki velkomin afstaða Bandaríkjaforseta ætti ekki koma neinum á óvart alveg frá því að hann bauð sig fram til embættis forseta Bandaríkjanna hét hann því að skera upp herör gegn straumi flóttamanna til Bandaríkjanna það að hann setji málið aftur í brennidepil nú segja margir að sé tilraun hans til að

koma málefnum flóttafólks og öryggi landamæranna meira inn í umræðuna fyrir þingkosningarnar í Bandaríkjunum í næsta mánuði framkvæmdir við inngang og anddyri Landakotsspítala taka lengri tíma en áætlað var meðal annars vegna þess að

fannst óvænt í loftinu rampur fyrir utan spítalann var nánast að hruni kominn aðkoman að spítalanum verður

opnuð undir lok mánaðar en verklok töfðust um fimm mánuði unnið hefur verið að viðhaldi við Landakotsspítala undanfarin fjögur ár skipt hefur verið um glugga útveggir

hússins með bættu aðgengi fatlaðra og viðgerðum á anddyrisbyggingu þar er búið að steypa

fyrir nýjum og klæða húsið eins og vill oft verða þegar verið er að gera við gömul hús kemur eitthvað óvænt upp á eitthvað sem menn sáu ekki fyrir það var meiri skemmd í steyptu virki en var reiknað með og eins var hérna asbest í lofti sem var óvænt fyrir okkur sem tók töluverðan tíma að fjarlægja og þarf að fjarlægja með sérstökum hætti hitaeinangrunar á árum áður en er nú víðast hvar bannað enda getur verið stórhættulegt við það þarf alveg sérstakar varúðarráðstafanir þegar verið

heilbrigðiseftirlits til að fá að framkvæma það sérstaka menn og sérstakar aðstæður fjárveitingar til viðhalds spítalans hafi stórbatnað undanfarin ár ástandið á þessum byggingum var orðið mjög slæmt það þurfti að endursteypa mjög mikið af plötum skipta öllum gluggum út öllu gleri og rampurinn hérna upp að byggingunni var nánast kominn að hruni kostnaður vegna verkanna verður um hundrað og fjörutíu milljónir en upphafleg áætlun gerði

ráð fyrir um hundrað og tuttugu milljónum veistu sirka hversu mikill kostnaður vegna

ég þori nú ekki að fara með það ég þekki það ekki

hleypur sjálfsagt á einhverjum milljónum þyrlusveit Landhelgisgæslunnar flaug í morgun að flutningaskipi skráðu á Filippseyjum sem statt var suður af landinu til að sækja skipverja sem hafði

stiga beiðni um aðstoð barst klukkan eitt í nótt og eftir samskipti

var ákveðið að skipið kæmi nær landi og maðurinn yrði sóttur í birtingu undir hádegi fóru sigmaður og læknir niður í skipið til að hlúa að hann var síðan hífður upp frá

skipsins og fluttur á Landspítalann í Fossvogi fréttastofa hefur ekki upplýsingar um líðan hans sem selt er í heiminum sviðstjóri hjá Matís segir að lítið sé vitað um áhrif þess á fólk rannsóknir séu skammt á veg komnar lítið er vitað um möguleg áhrif þess að innbyrða plast en rannsakendur telja að á einu ári innbyrði

tvö þúsund einingar af örplasti í gegnum salt við vitum í raun og veru ekkert hvort þetta getur verið hættulegt eða ekki líklegast fer megnið af þessum ögnum bara beint í gegnum líkamann en það er meira spurningin um hvort

að draga einhver önnur efni með sér þegar ögnin er orðin nægilega lítil þá er fræðilegur möguleiki að hún geti komist inn í líkamann og við vitum ekkert hvað

almennt er mest af örplasti í sjávarsalti hrönn segir að

sem tekin hafa verið í kringum landið Matís hefur óskað eftir styrk frá Rannsóknarmiðstöð Íslands til að rannsaka örplast frekar í fiski við

það geti þó reynst erfitt þetta er

það er möguleiki að skoða þetta í dýratilraunum en að reyna að finna agnirnar í mannfólki er er

hægara sagt en gert maður getur mögulega skoðað þvag eða blóð eða jafnvel móðurmjólk en allt rannsóknir á áhrifum plastagna á fólk og dýr eru skammt á veg komnar og fremur nýjar af nálinni hrönn segir að enn

hægt að segja til um áhrifin en

að þessi þróun sé áhyggjuefni við vitum það af fyrri reynslu frá umhverfisvandamálum þá annað hvort er atriðið vandamál eða það verður vandamál þegar er orðið nægilega mikið ef við leiðum af því líkum að plastframleiðsla haldi áfram að aukast þá munum við sjá fram á það að örplast muni verða stækkandi atriði í heiminum í dag það kemur að því á endanum að þetta verði vandamál ég myndi segja að

mun fyrr sem við grípum inn í það áður en þetta verður alvarlegt vandamál þeim mun að hugsa um hag okkar framtíðar gamla orðatiltækið að hafið

frekar úrelt í dag því miður fyrrverandi leiðtogi Sovétríkjanna segir það mikil mistök ætli forseti Bandaríkjanna að láta verða að því að rifta

Rússa og Bandaríkjamanna líkt og hann tilkynnti í gærkvöld sagði það lýsa fávisku að ætla að hrófla við samningnum sem hann og Ronald Reagan þáverandi nítján hundruð áttatíu og sjö skömmu eftir fund þeirra í Höfða samkomulagið miðar að útrýmingu

hafa varað við afleiðingunum ákveði Bandaríkjamenn að rifta samningnum matur er rauður þráður

í gegnum allt og það getur því verið snúið að vera matvandur samskipti við matarborðið geta líka verið erfið bæði fyrir börn og fullorðna talið er að um fjórðungur barna sé matvandur en svo eldist það yfirleitt af þeim það var þó ekki tilfellið hjá Diljá Mist Einarsdóttur sem er enn matvönd eða selektív á mat eins og hún kallar það ég er að fara það hentar rosalega vel fyrir mig að bjóða upp á því þá þarf ekki að blanda neinu saman fyrr en eftir á

því þegar ég til dæmis bíð fólki í pasta þá svindla ég og geri þar sem unnið er með

á mat og athugað hvort hægt sé að vinna á matvendni með því að snerta þefa hlusta og bragða fyrsta regla aldrei kalla börn matvönd þannig að þau heyri það tryggir í sessi að þau halda það um sig og og þeim fer að finnast þetta sjálfum þannig það er erfiðara að komast út úr því ef þau hafa þann stimpil á sér gúrka

það er ekkert bragð af gúrku jú gúrka er bara vatn með vondu bragði og áferð matur er svona rauður þráður í gegnum allt okkar líf og ef við getum ekki verið þátttakendur

þá getur það haft áhrif á bæði líðan og félagsleg samskipti nánar verður fjallað um matvendni í Landanum

kortér í átta breytum ekki konum breytum samfélaginu eru kjörorð

fer fram í sjötta sinn í ár konur eru hvattar til þess að leggja niður störf klukkan fjórtán fimmtíu og fimm á miðvikudaginn og sýna þannig samstöðu í baráttunni fyrir jöfnum samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands eru konur með að meðaltali tuttugu og sex prósentum lægri atvinnutekjur en karlar fjöldi kvenna kom saman í húsnæði Eflingar í dag og undirbjó skilti fyrir samstöðufund

á Arnarhóli í ár var ákveðið skipuleggja

eftir að fjöldi kvenna sagði frá áreitni ofbeldi og misrétti á vinnustöðum sérstök áhersla er lögð á að ná til allra kvenna

í samfélaginu hópur á Facebook lokaður hópur kvenna af erlendum uppruna og þar höfum við verið að setja upplýsingar og þar hafa konur tekið sig til og þýtt til dæmis á fjórtán tungumál sem hefur núna borist víða út fyrir landsteinana sem er mjög skemmtilegt fólk sem þekkir erlendar konur

líka að láta vita af þessu og það er þessi samtaka máttur er svo mikilvægur í ár er mikilvægt að við göngum út og sýnum samstöðu sýnum samstöðu við þær þúsundir kvenna sem hafa stigið fram og sagt frá kynferðislegri áreitni og ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir og við viljum sýna að með samstöðu

kvenna þá getum við breytt samfélaginu Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitastjórnarráðherra fór ríðandi um götur Kaupmannahafnar í dag

Inga fyrir reiðinni en þau eiga það sameiginlegt að vera bæði norrænir samstarfsráðherrar þau riðu í gegnum miðborg Kaupmannahafnar að norðurbryggju þar sem boðið var upp á fjölbreytta dagskrá sem tengdist íslenska hestinum hátt í fjörutíu þúsund íslenska hesta er að finna í Danmörku

var að finna í Garðheimum í dag þar gafst gestum og gangandi tækifæri til að kynnst ólíkum tegundum á sérstakri

virtist ekki kippa sér mikið upp við það þótt áhugasamir áhorfendur gætu ekki stillt sig um að klóra honum örlítið og klappa gætu ekki stillt sig um að klóra honum örlítið og klappa suðvestan strekkingur og skúrir eða slydduél í kvöld en lægir og léttir til fyrir austan vestan fimm til þrettán metrar á sekúndu á morgun hvassast syðst

með köflum en dregur úr úrkomu þegar kemur fram á daginn yfirleitt þurrt annað kvöld hiti ein til átta stig hlýjast syðst Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir

hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér handan við hornið sigurganga Fram í úrvalsdeild kvenna í handbolta var stöðvuð í dag þegar í b v mætti í heimsókn í Safamýri mönnum var heitt í hamsi í fyrsta heimaleik

Los Angeles Lakers í n b a deildinni

og f h ingar réðu illa við Elvar Örn Jónsson þegar Selfyssingar komust á topp úrvalsdeildar karla í handbolta í

að hverjum steini verði velt í leit að þeim sem ber ábyrgð á dauða blaðamannsins hann telur

eftir að hafa áhrif á samskipti Sádi Arabíu og Bandaríkjanna einhliða fréttir af ísjökum og hvítabjörnum á norðurslóðum eiga þátt í vaxandi vantrausti á hefðbundna fjölmiðla segir prófessor við Stokkhólmsháskóla þær segi lítið um hvað er að gerast í raun og veru þúsundir flóttamanna frá Hondúras og Gvatemala freista þess nú að komast til Bandaríkjanna Trump Bandaríkjaforseti hefur margítrekað að þangað séu þau ekki velkomin Trump leggur hart að stjórnvöldum í Mexíkó að hefta för þeirra

valdi sér í Kaupmannahöfn í dag var heldur óvenjulegur tilefnið var afmælishátíð

þessum fréttatíma er að ljúka tíu fréttir verða á sínum stað í útvarpinu

og alltaf má finna fréttir á punktur is veriði sæl